บัญชีออมทรัพย์ เพราะว่าสะดวก มีกะออม บ่มีกะออม

เคยปิดบัญชี เพราะว่าเฮ็ดบัญชีกลุ่ม มันยกเลิกกะเลยปิด

บ่ยุ่งยากค่ะ เพราะว่าเคาน์เตอร์เขาเจ้าเฮ็ดให้

ออนไลน์ครับผม

ธนาคารกรุงเทพ เพราะว่ามันง่าย

คัญ เพราะว่าการใซ้จ่ายเงินซุมื้อนี้ ใซ้ผ่านบัญชี

ปีละครั้งกะพอ เพราะว่าป้องกันการแฮ็กข้อมูล

ส่วนมากถอน

มักฝากเงินผ่านเคาน์เตอร์ เพราะว่ามันปลอดภัย

เซฟเงิน สะสมเงิน

สะดวกสบายหลาย แล้วกะมีตู้หลายธนาคาร และ

บายกว่าหลายเพราะว่ามี มันมีหลายธนาคารแล้วกะมีทุกหม้อง

อำนวยความสะดวกและรวดเร็ว

เก็บไว้กับโตโตสะดวก แต่ว่าในธนาคารโตปลอดภัย โตเลยคิดว่าเอาไปลงทุนดีกว่า

เห็นปลอดภัยอยู่เดะค่ะ เพราะว่ากะลักเงินออก ลักเอาเงินออกยาก

อาจสิใซ้ AI หลายขึ้น

ซุมื้อนี้บ่ได้ถอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ แต่ว่าใซ้เงินโอนซื้อของดู๋อยู่ เกือบทุกชั่วโมง

อย่างต่ำกะห้าร้อย กะเอาไปกะซื้อของ

ส่วนมากถอนตู้ ATM เพราะว่ามันสะดวก

หลักกะคือว่า บ่มีเงินกะกะเลยต้องถอนเงินออกไปกะ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

ใซ้ธุรกรรมในห้างใซ้เลยมักไปแต่ใซ้ เพราะว่า แล้วก็วันจันทร์ถึงศุกร์ เพราะว่าคนบ่หลาย

บ่มีความปลอดภัย เพราะว่า call center มันหลาย กะเลยบ่เฮ็ดธุรกรรมการเงินด้านออนไลน์

เปรียบเทียบ ชอบ มักเปรียบเทียบเรื่องการบริการ ห่าลางเที่ยกะเปรียบเทียบว่าธนาคารหน้าบูด พนักงานหน้าบูด

บัตรประชาชนไปถอนเงิน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

วิธีที่ดีและปลอดภัยแต่ว่าดอกเบี้ยมันต่ำ

บ่เคย

ฮู้หยัง ส่วนมากเฮ็ดตามพนักงาน ถ้ามีฮู้ถามเขา ห่าลางเที่ยเขาเจ้าฮู้บ่บอก

มันสะดวกในเรื่องเงิน

ข้อมูลยากอยู่ ส่วนมากหาทางอินเทอร์เน็ต และว่าคอมเมนต์ต่างต่าง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

เคยเปลี่ยน เพราะว่าธนาคารเก่าเขาเจ้าเฮ็ดยากขึ้น บ่มัก

กะอยากให้เขาเก็บข้อมูลส่วนกะเป็นความลับ

การให้ความสำคัญกับการ ออกเงินเป็นเรื่องที่ดีเพราะมันเกี่ยวกับอนาคต ถ้าเฮาเฮาสุรุ่ยสุร่ายอนาคตเฮาเฮาสิบ่มีไว้เฮาลำบาก

ความสำคัญถ้าคนคนนั้นเขาเจ้ามักของขวัญ

ธนาคารควรสิปรับโตไปหาผู้สูงอายุมากกว่านะ

ทำให้บ่มีเงินเก็บ

เฮ็ดให้เฮาสะดวกและประหยัดเวลา ในการที่เฮาไปทำธุรกรรมด้านการเงิน

เคยใซ้บริการเกี่ยวกับการลงทุน เพราะว่าอยากสิลงทุน

ควรสิให้ความปลอดภัยอย่างมาก เพราะว่าเกี่ยวกับข้อมูลส่วนโตเป็นเรื่องส่วนโตอีหลี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

มันเร็วและมันง่ายในการซื้อของ

ธนาคารกรุงเทพ

ยอดเงินที่ใซ้ได้

สมัยนี้สะดวกสบายมาก เพราะว่าอิหยังกะกะแอปซื้อ เขาเจ้าบ่เอาเงินสด

บ่นะ เพราะว่ามันสะดวกในการใซ้จ่ายไง มันใซ้เลยบ่เฮ็ดให้มีรายได้หลายขึ้น

สแกนลายนิ้วมือปลอดภัยหลายกว่า เพราะว่าคนลอกเลียนแบบบ่ได้

เคย เพราะว่ามันโอนเงินดู๋ กะเลยตั้งขี้คร้านพิมพ์ กะเลยตั้งค่ารายการโปรด

สมัยนี้ง่ายมากเลย

เฮ็ดให้เข้าถึงข้อมูลง่าย เช่น มีเงินเท่าใด ถอนได้เท่าใด

คิดว่ามีประโยชน์สำหรับคนทุกกลุ่ม เพราะว่าทุกคนกะกะแอป มีมือถือสะดวกสบาย

ยี่สิบเทื่อต่อมื้อในการซื้อของ

ตอนนี้เขาเจ้ามีอีกขั้นตอนหนึ่ง บ่มักปานใด กำลังฝึกอยู่ แต่ว่ากะพอใจอยู่

ส่วนมากกะเกิดดู๋ จอค้าง แก้ปัญหาโดยการปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่

ความปลอดภัยมากกว่า เพราะว่าซุมื้อนี้มีการหลอกหลวงหลายจาก call center

ถามอีกเทื่อหนึ่งเพื่อให้ความมั่นใจเมื่อเฮาต้องการโอนเงิน เพราะว่าป้องกันการหลอกลวง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

กรุงเทพเพราะว่าเป็นลูกค้ากรุงเทพ

บ่นะ เพราะว่าถึงแม้บ่มีแอปกะยังมีธนาคาร

บ่นะ เพราะว่ากะดีที่กะรู้ในการรู้ว่ากะมีเงินเท่าใด ทันทีทันใด แทนที่กะสิไปที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร

คิดว่าทุกธนาคารมีความป้องกันที่ดี เพราะว่าการแข่งขันเขาเจ้าสูง เขาเจ้าต้องเฮ็ดดีที่สุด

ใซ้แค่แอปธนาคารเดียว

เอาจริง ถ้าใซ้อีหลีใซ้ยากนะ เพราะว่าข้อมูลมันหลายขี้คร้านอ่าน

เวลาสิโอนเงินกะต้องเช็กดีดีว่ากะต้องบ่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

สะดวกสบาย เพราะว่ามันบ่มีหลายขั้นตอน

ซ่อยลดได้หลาย เพราะว่าบ่เห็นเขาเจ้าซ่อยกระดาษเวลาโอนเงินนะ

ปกติสิให้ เวลาโอนเงินสิให้ธนาคารส่งไปอีเมล อันนั้นสิได้เพื่อแจ้งให้ทราบเวลาโอนเงิน

เร็วหลายกะบ่ดีนะ เพราะว่าเฮ็ดให้กะโอนเงินเร็ว

การใซ้ตู้ ATM ในที่การเฮ็ดธุรกรรมการเงินใซ้กว่าใซ้แอป แล้วก็เฮ็ดให้ใซ้เมื่อยเพราะว่าใซ้ต้องยืน ใซ้แอปอะใซ้นั่งเฮ็ดใซ้ได้อยู่ใซ้ใซ้เฮ็ดได้

เข้าถึงง่าย กะคือว่าเฮ็ดให้กะรู้เงินของเจ้าของ แล้วกะให้รู้ว่ากะจ่ายได้เท่าใด

ใซ้ดู๋ รู้สึกว่าใซ้ง่าย แล้วใซ้ปลอดภัย แล้วใซ้ทุกคนยอมรับได้

ผู้เฒ่าห่าลางเที่ย กะให้เขาเจ้าไปเคาน์เตอร์ หรือธนาคารไปหาเขาเจ้ากะดีกว่า เพราะว่าเขาเจ้าปวดหัวในการเรียนรู้การกะแอป

อย่างมาก เพราะว่ามันเป็นความสำคัญที่สิบ่เอาข้อมูลของเฮาไปให้ผู้อื่น

ดีอยู่แล้ว

เปลี่ยนไปกะคือว่าสะดวกสบายมากขึ้น อำนวยความประโยชน์ให้หลาย บ่ต้องพกเงินสด

จริงจริงบ่มักสิ่งนี้ กะเลยบ่ต้องแจ้ง

โตหนังสือใหญ่ขึ้น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

ซุมื้อนี้มีความกังวลหลาย เพราะว่าย้านเกี่ยวกับ call center ย้านธนาคารเอาข้อมูลไปให้ call center

ปกติเขาเจ้ากะอธิบายได้ครบถ้วนแล้ว ก่อนกะสิกะแอปธนาคาร

ข้อยไปที่เคาน์เตอร์เลยแหล้ว

เข้าใจง่าย เพราะว่าใซ้จนชินแล้ว

ปลอดภัยกว่า เพราะว่าพกเงินสดห่าลางเที่ยมันเสีย

ภาษาไทยกะเป็นภาษาสากลแล้ว ภาษาอีสานข้อยย้านข้อยงง

เซื่อ เพราะว่าเขาเจ้าย้านผี

ผีปอบคือผีที่กินไก่ คนย้านเพราะว่าย้านมันไปกินไก่

เล่นดนตรีบ่เป็น แต่ว่ากะมักเสียงแคนอยู่เดะ มันม่วน

แล้ว ม่วนแล้วกะคิดถึงหมู่ เพราะหมู่เล่นพิณเก่ง

บ่ค่อยมักปานใด เพราะว่ามันคือจั่งเสียงอิหยังบุ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

มักไปโรงเรียน เพราะว่าข้อยสอบได้ที่หนึ่ง

ภาษาไทย เพราะว่ามักสุนทรภู่

ชาวนา เพราะว่าเขาเจ้ามีควายหลาย

มักเล่นเต้นยาง